Kodi ioio maá ja io yuku kodi io taja nani chaparral, jiaa io encino ja io io naaxe'e naaxe'e nani taja io yuku kodi jiaani kuja xi'iniina.